Mone te e leuro ndi lo taro min alo ne plave no manga me bir. Le nde na birbir kem me pu mone ro ang lo plave no manga mebir pertano nde si kem me pu mo to horek va e leuro ndi, tanga le leuro nga lo vatono mo ne kumbua e del aoi e bale anga e ronga birbir kem me pu tanga lone del anga to ne kai e kining mo ne ka e kining anga te de ana birbir kem me to e horek mo ne ro ania birbir ausi lo vatono anga yo to anga ion. Son tonia kem e ni yo me ro lo nde deden ausi lon lien horom nde tu e nde ana birbir yo me ro lo nde denan au si lon a yo me te eleuro go. Kem me no lei nde na birbir nde denan kem ma gua loi kem kame pu mo te e leuro komia komia kame pu mote e leuro komia komia kem me to horek le bungaha si kem me pu mo pu mo va aunga lo ne o mo va aung lo nuye mo vate rokabuk kona epe keme va. Kemsa kai kem me momi kem me ini e loyok kem mime mil mimta nga vatono mo ler kem me lo nde si vadik kem mi me pu moto horerk va eleuro amor anga sene po putor mo pu mo ton mo te leuro morien kemsa long non mo ta lunga morien mo te leuron non. A ausi lo vatono, kem me te leuro birbir ausi lo vatoo komia <noise> yo ta ro nga lo bave nga no manga me bir taro pisa kem minta tanun lo vatono ni mepur tanga le utor te tan utur teiper nambaut. Anini kona yo mita gua mimo mil min, kem mita gua mimo mil mil tanga vatono yo ta go un hamspla e kang moun a <noise> de langa lo vatono me pka kem me ririe komun tamba kaukum, tame kalip, long e vatono na birbir kem me ririe anga loi. Kemta gua aunga vatono kem ta gua konga vatono angkem e kem ta gua erosi birbir keka mui mo koko loi kona boka kabu e hul o esa anga kese ne i rpkani mo ne kem va nuye vatono. Kem va e vie nga dei ngai e vue mepur mepka kem ta gua kem me tame vie tana tana mone lirie mo vale pe o esa tanga lua nde monrie lua nde ne. Sene leuro nga mo toni na kem da pu mo to leuro sona siam kesa gau kona mo ne ler o te bale ngkem, le bale o kem ta nrei ounia ie sal tame tamba, anga le del ana anga lo burdel aunga del nga kem me radel va e pap o esa a kem me gua kem kame ta leuro denan le de na kem enga lo leuro na nde na kem enga lo leuro na amo po putor nde na kem enga lo leuro na amo po putor mo pu mo ton mo to leuro morien kem me pu mo ton yo me pu mo ton mo leuro morien komia komia mo ne ho mo to bale mo putale del mo pu mo kae mo ne kobua e he motodel ga bale mo vadede e bale tania li kumui anga bale som pu pisa kem taler au nga lon a kem e bale ngkem asi. <noise> Va e ndon tanga le del mo ikem me loban mo radel mo pumo ka e ndon mo ntonga mo kili vantem e hua. Kem me pu mo kae hua e ndon mo ntonga mo poi au yli lo bale mo rar rarie mo yali lo bale mo hal ma bale. Vatono ngkem kem va tripla vatono a kem va horo mo horo vai vatono si kem tomoi ve mo ikem birbir tagua kem birbir me to leuro denan ana ta mungon kem birbir em leuro na kem birbir ta ningo ma kem toro leuro na komia, komia anga kem mo toni komia komia. Kem birbir va mana masi me rireng mo masi kam rireng kem ta gua au nia lo vatono.